हेजहॉग एक छुटू जानवर हूंदू। ऊ मूशू जनों दिखौदू। ऊ अपडी रक्षा कनो थै। ऊ काटादार त्वचा मदद लींदू। जू वेथे शिकारियों से बचौण मा मदद करदू। जब ऊ खतरा मां हूदू। ऊ थै गोल कौरू थै। कांटा जू छन भैर निकाल दिंदा।